To mi nanii kalma kañdines kam, walaa ko waranta am to ɓernde bannda yiɗde, aadalci e, e yiide e aadalci, e goonga. Neɗɗo yiɗana hoore mum, yiɗana - yiɗana, to yiɗanii hoore mum, yiɗana banndum.